Men ɗe mang ni ga̱ sak hok ma̱n de ma̱ vwan a le ta̱n ni, nle ma̱ vwan le na̱ ma̱ manf ni tong ma̱ swap sem ni, la ma̱ swap sem mu vwam gwen tasa. ma̱ vwan gwen wang ni, ma̱ vwang bi ga tarep ka̱k, ma̱ vwan gwan bi ga̱ tare pa̱pin, ma̱ shirin gwen, ko ma̱ ko da̱a̱n pin ma̱ vwan a ga̱bi ga̱ vwan ni ma̱ shim gwen ko ma̱ ni, ko pin la tong ga̱n pet pa̱ pin tong ga̱ using a ni ɗe ga̱ vwan na̱